Amboa lahy ndraiky amboa lahy tsy raha tsy mahay mifan̈aton̈a, irô koa fa mifan̈aton̈o direkity efa miady fo. Matetiky amboa lahy ndraiky viavy fo mahay mifan̈aton̈o karàha olombelo fo irô io.